Labo olele ra iyokha ire miomo okpa wegheri emena oyemekhe aghuemon itse aighusu yere ghua buyere ileghue lughuemie mena iyare layo, igbe mapi ere ire liregbe khue ira relikha yo iru mola rere yokhi re moigbe olagbona imapa khuemo sowa eke imoudu lare yowa ikhi emiogbe owa luwa akhi luye mobe akhi ikhori, ikhori labi kei ome, omome, oyame loze aigbe bemo laru ososo ososo noya re lugbe gbe mo <hesitation> vare pie rakha aigbe bemo lura ru lo somowo ri aigbona